د وېښتانو ږمنځ د وېښتانو منظمولو کې مرسته کوي. کله چې ږمنځ د سر پر وېښتانو تېریږي، وېښتان جلا کوي، غوټه شوي ځایونه خلاصوي او هغوی سم یا برابر کوي. دا کار وېښتان نرم، پاک او ښکلي ښکاره کوي.